फुस्री छलवके डौल बनवेके तहिया सब्से उसार तरिका चैं जसने हमरा खोर सकबहु एबे हमरा रगडरगडके मिचमिचके पोछसहु ओसने नाँही पोछेके, तौलियासे हल्का रूपमा यापन जियुवामा चपचप कराके पनिया सोस्नेगरी ओथिया पोछेके । हसे ओकर पिछे एबे यगतिक मन्सवा चैं करुवाक तेल लगोइ हलउ पनियामा इचिहिची मिझराके ओकरके चैं पन्तेला कहसउ हसे ओकर पिछे नारीवलक तेल लगोसउ । एबे सक्ले जौं मन्सावा घिउ फेरी लगोसउ जिउवामा । हसे एखना चैं एबे बजारमा एनुने किसिमक क्रीम एसउ एबे इहे सब लगाके त यापन फुस्री छलवके हेरचाह करेके ।